עס איז א גרויסע טרעקטאר וואס טוט אויפגראבן גרויסע טיפע לעכער און עס טוט אוועקנעמען פון די לאך אלע שטיינער און אנדערע אביעקטן וואס שטערן אזוי קען מען דארטן בויען בנינים אדער טון אנדערע זאכן פאר די געברויך פון א גרויסע גרוב וואס מען טוט יעצט גראבן.